Bueno, kolanchayo fin, fin este in ita chi komachayo tuv, bueno, to salonal sentir fa jaali pero bueno yua janí fin ja tu sali sentir.